Omughulhu omunene akanywa obuyisiwa <hesitation> oba eriyisigha ng'omundu kikamanyisaya ng'omundu eyawukayisigha oyu nibyahayi ibikalheka iwamuyisigha? Hathya wukasangana omundu eyangangabya ingayisigha kutsibu okw'omuthima wayi inganganabya inganganamubweka esente syayi ingaminya indi oyu n'omusyangamubulha mupaka, nayu iyuwenewene akibya inanemukirengekaniaku, mupaka inahika obuthuku inasyambasyu betu n'omusyangamubulha inganasi indi iyo alyakyanza, n'omundu eyanangabya ingayisigha inanganamubwira n'ekinywe kyayi eky'okwa muthima inakibika ingamubwira erihano lyayi inabikabyo ebihanulho ebyayi ebyosi inganganamubwirabyo inabibika omo muthima wiwe kundi ngamuyisigha syawithe owundi mundu eyangabibwira.